वारू लाल मीरी कुछी कुछी कुछी कुछी नाकेन आदान भेले। ती वारू उलन भी रातलो रातलो देखाये। ने बुराटी मीरी होईती बुराटो देखाये। ने काल्ली जुन्दली मीरी होईती काल्लो देखाये। ओसे मीरी काई कोरने नाकने। हलत भी भून्डी जागे भाई आज भेलनी हल धोड़ी धोड़ी देखाये भेलनी हल पेल्ली पेल्ली बारली रातली रातली मीरी नाके ती गोनो बारलो बोड़े ने रोंग भी बारलो देखाये। ने वो खाने रोंग आवे नहीं चे रांधीन बोड़ा आवे तायां ते चे भी बारलो जोबरा रोंग ना देखाये। पेल्लो रोंग खाने नाक देखाये। वाकड़ वैलियान गुंडाम रोंग आवे तो स्लोथ हो भी आये।